Eey, dolooji ine mbaawi seertude mbeleeki. Tawatee no feewnira ni <hesitation> ko feewnira ko taw waawa wonaa gootum, haaɗgol mun taw wonaa gootum, safgol mun suukara kadi taw wonaa gootum.